Pues wa'ye' junp'ee amigo yanten je'lo' incompadre je'lo' yan- yanti'ij como ochenta y mas de ochenta jaab' yanti'ij je'lo' wa'ye' natz' ukuxtal, ulaak' te'lo' ulaak' inpaal te'lo' ya ulaak' te'lo' tulakaloo' ulaak' je'lo' ulaak' incompadre uk'ab'a' a'